तन अगर निंदे बात करला त मेते निद कथ्या भि पसंद चि। आठ से नौ घंटा तक भि पसंद चि, जे दिन म्येरि छुट्टि रौंदि। तन मैं आराम से हर दिन छह से सात घंटे निंद ल्योंदू और मेते लगद कि यो आदिम ते यो दिन मां कम से कम छह से आठ घंटे निंद ल्योंण भौत जरूरी चि। तेसे आदिम स्वस्थ रौंद, तंदुरुस्त रौंद। त य निंद भौत जरूरि चि छह से आठ घंटे, आदिम्या स्वस्थ रौंणों ते।